Nanajan ninchi ná leku kivii yo'a, diciembre, enero, te febrero, kuia mixi inja yee taxhi, te marzo, abril te mayo, teyii kuita ni tuku kuia ini té ni ku junio, julio, agosto, teyenaxi kuita c ina kikuita c avina té ye kikuitaxo ñooxo, kalatu nexo'o ñuu nakala niñoxo.